Nyoowe nkakura omumaka, abakaikuru bange bakaaba batakunywa amarwa, nangye saaha ziino, tinywa amarwa goona, eitwe omuka tukaba netukoozessa obuseera, obuseera obwo, no kwata o'mugusa ogwo buuro, notekamu amaizi, neburaramu, nyenkyakara no'buyaamu, osaara embaabi enungi, obusweeka. Hati obuuro ne'bumeera. Hati bwebukumara kumeera, no'bwihaamu no'bwaniikira. Era akaaba haroho enbeengo. Obuuro babusyaga habengo, hati hebengo niizo ezobiibaale, amaabale ago. Nebagakwata, nebatabura, nebachumba hakyooto'batteka, era kaba haroho ensoha, itwe tunzeta ensoro batekaho, habiiro biibiri, kandi bwokuba no'genda mubachiiga, tebakuha amaaizi, obussera bubaho niikyo orora abachiiga bayiina amaani.